Caabi soo ko jëlee nga dugal ko ci biir komb bi nga wëndéel ko tijjeeku. Tey dangaa gis tey boo gisee caabi nga bugg koo ubbi te mënoo ko ubbi nga jëli poñ pour xool ndax beneen caabi boobu dana ko ubbi du ko mën a ubbi, loolu moom du ko mën a ubbi. caabi bi nga xam ne mooy cosaanam boobu rek moo ko mën a ubbi waaye beneen caabi mënu koo. Caabi soo koy indi su fekkee am na bëñ dana ko mën na ubbi, parce que bëñ yi ñooy mën a ubbi caabi soo amut caabi du ko mën a su ma amut bëñ du ko mën a ubbi waa.